Kiví tintoo ja io ya chi va kasatuti ka kajanchita xiin tuoi, va ka miyou, jaa yeeii xii no va kekusete xii este ja kamitott marix xii nanu ksoo va nou taka xin, taka xin, tataka xin chi yoku yoo nu jitu yuu aura kaiyo kantuuchi tuo yuu, pues keitu yo kuu ni tuo jitu kinuta xinu yuu tuo nu moo yuu kajikit jenott jaa, yeeii xii io no va yosu kekuketi te yua va yuu kachu´uti so´eti jana+atii.